كنفضل المرحلة د الشباب لأن كتكون هي المرحلة ديال النضج والقوة والحماس والعمل، يعني مرحلة الطفولة كتبقى مرحلة عابرة ومليئة بالعواطف والمحدودية ديال العقل، ولكن الشباب هو الفترة العمرية ديال العطاء.